أول شي يعني أحدثها وارد على إني نجعد، جزء من الفريق المميز عندي مهاراتي في مجال العمل متاعي وإني نقدر إني نتعامل مع كل التحديات بشكل ممتاز، ونبي نضيف قيمة للشركة ونتأكد إن العمل الجماعي يكون دايمًا على مستوى أعلى من التعاون.